أفضل إني أجرا كتاب، والكتاب يعطيني وجت أكبر للنفكير وللتخيل، وإني أتخيل القصة أكتر وأحط فيها عمج وتفاصيل، أجرا كتاب أحلى من إني أشاهد فيلم.